आँखा जो हुदा छन् ति आँखा भन्याका हामि मान्छेका लागि या त जनावर जैका लागि पन नभई नहुन्या कुणा हुन । ति नभइ नहुन्या हाम्रा शरिरका सबभन्दा महत्वपुर्ण अंगलाई हामिले सुरक्षीत राख्नु पड्डो छ । ति सुरक्षीत राख्नका लागि हामिले खान्याकुणामा पन झिक्कै झीक्कै ध्यान दिनु पड्डो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । आँखाको ज्वती जो हुदो छ त्यइ ज्वतीलाइ राम्रो बनाउनका लागि चाहि सब भन्दा पहिला हामिले खानेकुणामा ध्यान दिनु पड्डो छ । जसै खानेकुणामा आँखालाई राम्णो बनाउनका लगि गाजर भयो, त्यसैगरी पालुड्गो भयो, त्यसै झिक्कै झिक्कै माछा, मासुहरु खाने, अण्डा खानु पड्डो छ, पानी खानु पड्डो छ । यसरी खान्या कुणालाई हाम्ले दिनदिनै मिलाईखेर राम्ण्णी खायापछी हाम्रा आखाका ज्वती लाई चाहि हाम्ले बल्यो बनाउन सक्ता छौ । ज्वती बढाउन सक्ता छौ । यसरी ज्वती बढ्न्या कुणा खाना खायापछि हाम्रा आँखा कहिल्यै कमजोर हुदाईन । त्यसैगरी अज्याल त झीक्कै झिक्कै कम्प्युटरमा बस्नु पड्डो छ यताउति बस्नु पड्डो छ । तेयइतक चाहि त्यसलाई चस्मा लाउन्या क्या कसा छन् डाक्टरलाई धेकाइखेर लगाइहेल्न्या भन्यापछि अखान्याकुणा गाजर पालंगो भयो अमाछा मासु त्यसैगरी अण्डा खाया पछि चाहि अब त्यसै सफा पानी खाइखेर हाम्ले हाम्रा आँखाका ज्वतीलाई चाहि बढाउन सक्त्ता छौ जसो लाग्दो छ मुलाई ।